بالتاكيد طبعا هفضل ان انا يكون عندى سائق شخصى لان دا هيساعدنى لو انا مسافر مسافات طويله هيكون بيسوق العربيه ليا فا دا هيريحنى كتير هيخلينى مش تعبان هيخلينى ان انا قاعد فالعربيه مرتاح مش شايل هم المشوار هيخلينى طبعا فالمسافات الطويله و السفر هو اللى هيسوقلى لان انا كمان بعرف اعمل اكل لنفسى فهكون مش محتاج ل طاه